الكعك طبعا نبي له طحين ,ونبي له سمن ,ونبي له منتجات ثانيه عشان نسويه ,طبعا اهم شيء انه يكون ان الخباز اللي بيسويه يكون شخص ماهر في صناعه الكعك ,لانها يختلف من شخص لاخر ويكون مسويه حلو كذا انه بحيث انه ما يصير له شيء مع الوقت وبعدين يحط عليه الشوكولا والنكهات اللي احنا نبيها.